Raha toa ka hoe dimy minitra sisa no afaka hisakafoanako, ny sakafo ataoko de mofo dipaina sy atody, mividy atody aho de mividy mofo dipaina, endasiko iny atody iny de rehefa voaendy de ataoko ao anatin'ilay mofo dipaina, de ampiako ronono fotsiny izay de vita ny sakafo.